اه في يوم من الأيام كان في أميرة اه خلاص الاميرة لجت اه خريطة غامضة في المكتبة بتاع القصر اللي هي عايشة فيه خلاص الخريطة كانت قديمة باكل يعني مع مرور الأيام أكتشفت أن هذه الخريطة تفتح باب لعالم تاني وقعدت ديما تفتح في الخريطة وتمشي في عوالم ومغامرات وعجائب وتمشي وتستكشف.